Eh <laughs> chest è 'na bella domanda, pecchè secondo me ognun 'e nuje ten nu pensier ngopp 'a bella vita. E 'a bella vita nun è, come primm, nun è 'na scienza esatta. Ij t' dic p' 'e trascorsi miei, p' 'o vissut do mij. P' me vivere 'na bella vita è vivere 'na vita tranquill, 'na vita tranquilla. Pecchè ij agg semp stat sbalzat 'a 'na città 'a n'ata. Poi cu papà nun ci si ncuntrav. Nu burdell. P' me avè 'na vita tranquilla e felice. Ceh avè 'na vita felice è 'na vita tranquilla. Nel senso che 'o sogno mio è avè che vò stà cu me, avè duje o tre figli. Bell 'a tranquillità 'e dicere <hesitation> stamm metten 'e man 'a capa, tenimm nu tetto ngopp 'a capa, stasera magnamm. Ma pure 'e piccole scimità, ch' t'aggia dicere. Aggia accumpagnà, <hesitation> aggia accumpagnà che ne sacc, 'a Marco 'a scola. <hesitation> Aggia ji 'a fa 'e <hesitation> 'a scuola calcio, aggia accumpagnà, che ne sacc <hesitation> Rita a danza, accà, allà. Ceh so tutte ste piccole cose che p' me danno felicità, pecchè mi riempiono il cuore. Ij vag pazzo p' sti cose, pecchè p' me 'a felicità è 'a truvà 'a stabilità che nun agg maj avuto sincerament. Arò è è nel mondo, però bast che sto tranuquillo, sto felice. Tengo 'na famiglia dà mia. <hesitation> Stamm bell tranquilli, nun amma chier nient 'a nisciun. E chell p' me è 'a felicità. Proprj la felicità intrinseca, chella proprio bella. Poj v' dic 'a verità, 'a felicità secondo me pot' essere pure 'na scimità. Tipo che ne sacc, p' me 'o Milan che vince 'a Champions League. Ij song nu grande milanista e p' me 'a felicità 'a truov pur dint 'a 'na vittoria scem. Tipo comm 'a vinciut oggi. So tante piccole cose che t' ponn rendere felici, però 'a felicità generale ij 'a veg dint 'a 'na famiglia tranquilla. Arò putimm sta tranquilli dint 'a 'na cas. Cu nu tetto, con i figli cà stanno buon, 'a salute chella è 'a cos chiù important. So <hesitation> 'a felicità, 'a felicità è stata quann staj tranquill cà cap. Magari non riesci a capire che sei felice, ma tu sij troppo felice. Pecchè quann staj tranquill cà cap, te ne esci for cà cap, stai 'a fine dò munn p' me. <hesitation> E pure sapere ch' l'amici t' vonn buon. Pur chell è importante, pecchè comunque quando staj sul tu, è vero cà t' puoj abituà 'a sta sul tu, ma quann vuoi condividere i tuoi dolori, le tue cose, le tue esperienze comunque c' hai 'na pacca di conforto accussì, pur chell è felicità secondo me. P' me so tre cose. 'A famiglia, 'e cumpagn e poj 'a salute, chest so 'e tre cose ch' fann 'a felicità. E se sij felice, <hesitation> ceh se sij tranquillo sij felice. Nun c' sta nient 'a fa. Pecchè 'a felicità nun s' trov dint 'e strunzate, dint 'a machina nov eccetera eccetera. Chell so sfiz, so è 'na felicità passeggera. Song cinc second 'e felicità, cà poj aropp dic, vabbuò comunque è 'na machin. Però 'na famiglia e degli amici ti rimangono p' tutta 'a vit. E io personalmente dess 'a vita p' lor. Pecchè quann, p' me gli amici non so tutti quanti. 'E 'a essere nu fratm, t'aggia trattà comm 'a nu frat p' essere nu cumpagn. P' essere felice, per essere famiglia eccetera. Quindi p' me chest è 'a felicità, 'a famiglia, 'e cumpagn e 'a sta buon. Niente 'e chiù, niente 'e meno. Se tieni sti tre cose sei l'uomo più felice, ma soprattutto il più ricco, pecchè nun stann dint 'a sacc, stann ncap e chest pens.